Avtomobil markalariga keladigan bo'lsak, bu yerda <hesitation> Ford, Shevrolet, Tesla, Jip, Toyoto, Honda, Hyunday, Kia, Mazda, Subaru, Lexus, Ferrari, Lombarjini, Bugatti kabi markalar bor.